Ny biby pihaza matetika no haingam-pandeha ohatra amin'izany: ny <hesitation> leoparda, ny liona sy ny fosa. Ireo biby miadam-pandeha indrindra kosa de ireo biby kely ohatra oe: ny fositra, ny lailosy, fa misy ihany koa ny sokatra izay biby azo lazaina oe lehibe.